איך וואל וויסן וואס זיי טראכטן יעדע מאל ווען זיי זענען צווישן א באנטש מענטשן, און וואס ס- וואו אזוי ס'פילט זיך צו זיין א סעלעבריטי, און אז יעדער קען און יעדער ווייסט אלעס פון זייער לעבן, וואו אזוי זיי האבן אויכעט א לעבן פאר זיך אליין, און אויב זיי האבן א לעבן נאר פאר זיך אליין אויכעט.